subama balina banki takarda jeyi manada zai abanki digisa mir babi busa simka kwa tsade ko du <noise> ko du tsade mir du lumma ta tsama a nikir natli nu ditma zusu du tsade takarda kwa zusuka shikenan du ghuta hum dugu sa mir dalim abanki subana dagisa mira banki miktn miya mir wa mi miya dikaya ndi dikayau andu fada da ɗitma bafu a gisa mira banki yawutu midikaidi adu thina batlina takarda ji a khum khum da tsade a banki diɗa gagita lin vi mimata bama a bankiyu. <noise>